Ìnúen ásébóp éfọk, mbémiso añye ábõb éfok ádé. Idákiche ñdée nte afoñ añye idém úsuk añye adé kikod úsúk añye ádé ké ajóp úsúk añye adé ke etó. Áma kisiokitie enye añyehé ìdém ámo áche, ámache imma ade añye ìdúk ìkọd úsúk añye áfúlọ ke añyoñg áké kpúb ñdák ajóp. Alikpúbó, ndák ajop enye ke kpúub mkpatád, alikpúbó mkpatád anye ké kpúub mfáng igua ákésiok étié abop éfọk ámó ádé ámá ábop efọk édé mbémiso añyeábòb éfọk adé isukiide daka añye ke bób álálómó ñañga idem átie nanga álimkém añye. Usúk kpedé mmo ésésanga ibá álálómo nãñga idem amogwo mm̃ba. Elásánga iba ade eké kpúbó ndák ékpubó mfang ìgúa elikama efaak akọr mmomoade eseduk elóngo. Ndé akot mmõmõadé idéhé mfang ádé ikpọng, añyie mfang kẽed ámọ elikpubó elod ke añyóng adé mfang ade atiente údéñe átiente tian añọ mmo añye mmong ákpe toi. Mbáak élim akpéled úfáng ádúkọ efọk édé itie. Ammode émá éka. nkpọ eñyọnọ enung efulo eguo elilóngo ké efọk ade emaka udia éngoño eligúo élõñgo ké efọk ade. Emáká mkpo o/wnejo-ejo amatónó ìkúm ñkanká itiokéed abe itiokéed ámó ényoñgo úfọk ade ékéloñgo. Eloñgode ejo ama achielé, iutimiamia nkanika ináng ition ámó ewi itósio ùjo ekom Awasi emasia ujo. Emasio ujo enyehe idem esara idem ámmọmo elá ebénge idem ewo iwiká ntoom. Ñañga-kede ade anyem áfọlo añyém akeñe kuto nták adé ammóno emãkãya imá inyóngo eliguo elilóngode edia mkpk. Úsúk ámmo eseben mkpo eñyóngo eli efok adé efok amomode elisiné enung edia emádia imaa amo enung enyóngo. Ema eka údia ubakúsen. Usúkini mmode mmo enúngo efehs eli unweme elilòñgo eche nanga efok amo atie mme agwo atólimum úfok ade akpubé yak enyien nte mmo éwi inám ámmo emáhche ntele imáa inyong énúngo édánga údia ádé Émá edãngá udiá adé nuwi élilóngodé éma elóngòde ejó ámá uélé enúng edángá.